പേരു ദേസ, ഇ പേരു ദേസ ദ അഹര പദ്ദതി തബല്തേ പര്തേലനന്ദ। അഥേന അഹര പദ്ദതി അഥേന ഇതിഅസ, സമ്സ്ക്രിതി, ബുക, ഗേഓഗ്രഫിചല് വോചതിഓന്, ബോതിക, ബൌഗോദിക, വേവിദ്യതേ, ഐന മിതുമന്ദ പ്രബവവുര്ഥന അഥേന അഹര പദ്ദതി തമിത്। ഹവ അഥേന പേരു ദേസ, അന്ദിസ് പര്വത ബുക, അഥേന സുതല കദല ജസ്തി, കദല തതില ജസ്തി, ബുക, അമജോന് കദല ഗിത, സോ ഉന്ദുമന്ത അഥേന അഹര പദ്ദതി തമിത് ദേപേന്ദതി പുന്। പേരു ദേസ ദ അഹര പദ്ദതി ഇന്ക സമ്സ്ക്രിതി, ഹവോ ദുമ്ബുത കദല തുലി സമ്സ്ക്രിതി, ഹവ ഇനുക സ്പനിശ്, അഫ്രിചന്, ഛിനേസേ, ജപനേസേ സമ്സ്ക്രിതി ത, മിശതി പുനിഏരന പേരു ദേസ ദ അഥേന അഹര പദ്ദതി। ഹലിതേ, സിന്ഛവി, ലുമോ, സസ്തദു, അഹിദോ, ഗലിന, ഉന്ദുമന്ത ബേതേ ബേതേ രിതി ദ അഹര പദ്ദതി മന്തേ ഉന്ദുവുലു।